Kunji an kunji man baꞌajaun nji karer mbaꞌaik timjiꞌi kunjia se kaung kuan para kauk lo ke lanuꞌut timjik lo ke ngusaꞌung buruan es ne niyajau napune ndua kuanse matuꞌu saria basa ndua banaung o napuse lꞌejep karit kupes rapu re njaung saria matuꞌu liljit ngusaꞌung y kon napu kani nguljaiñ lꞌejei napu njeiñ ngusaꞌung gnja ndua banaung saria basa o sania kani nanꞌu peuk se jiuk tumei sariat talun jui ma kameje ngusaung pa mananaung de miꞌiat rapu mbaꞌaik liji rapu re kauk laꞌu ke buruan ngusaung y lo ke es kuluꞌe snajut rapu re ndaut ngusaung y ne masat el ke kakeꞌe pus ngusaung ndua napu masap ma njei peuk se limi saria ljuꞌu saria ljua saria ngujue bunaung y ne le se bumang manatu manakeꞌe napu pus ya ngusaung bupe peuk se manjuei peuk se limi saria ljuꞌu kujup liljit mat njaung peuk se matuꞌu saria ljua y si njual kupu y latejei ne ne ne ne le se bumang natu pus ya kupu lajuꞌu latu kupu kinyie kunjua rapu kauk lanuꞌu timjik kunjiꞌia se kaung kuam. <noise> y rapu y luego rapu karit rapu mbejeik batjaiñ ngaja buruan rapu rapu hay kikijit ngusaung y ngupai ngaja buruan rapu re njaung y ne kunuaꞌa pues napu ngja ndua ngusaung y ne ngukjua ngja ndua ngusaung rapu re kauk lanuꞌut buruan ngusaung kunjiꞌia se kaung kuam kuan kiajai pus rapu re tanuꞌun kanda de jiung pus kiñiun lo ke limi kunji.